Bines yani akan qaroa zaidi bines ak gedalatii. gedaltin manif akan qaroa yenan gedaltini ishin bines kulli aklian irr jirti dum ishin aminen hinsobdii sobde yani akili ak inama qabdi dum bines sun bines kun bines akii gedaltin yani warabes fa bines ratu Hagar ishin sobde wo sagalea ira gurrette wo dura baati fetinen dura baati dum bines kun bines.